لو كنت سمكة ليوم واحد أكيد أحب أكون دولفين، تخيل تعوم بسرعة في المحيط وتلعب مع أسماك ثانية كمان الدلافين ذكية جدًا وكمان لها علاقات إجتماعية قوية، وكمان أجدر أستكشف أعماق البحار وأشوف الشعاب المرجانية الملونة.